كنت زرت مدينة طنجة كنت كنسمع عليها بزاف انها زوينة وشفت الصور ديالها بزاف فالانترنيت و لكن ملي مشيت ليها لقيتها احسن من التوقعات ديالي واحد البنية تحتية رهيبة بزاف و كذالك البحورا ديالها واعرين كتحس براسك فاروبا و حتى الجو دالها زوين بزاف و الناس ديابها لطفاء واحد المدينة عجباتني بزاف